Yë uk mëd yë chid kap yëdun tyuk kudujtë yë ukë krundë yë mëj yë y wi'ink yë ya'axë wi'ink yë yë chid wi'ink yë chuk yë chid mut'skë yë chid wi'ink yë chid yaxpë wi'ink yë chid du tyumbë tyam yë chid dun iuk t'suk mat'spë je'e yëdun mya takach ajpë yë chid mëd yë.